Soleeroo nafaa ntol be wo le kono jaŋ niŋ bii woo te keeriŋ h ntol be battala bare ňiŋ panool soleerol nafaa abe ntol bulula kaatuŋ ne jaŋ mfele bii nii iko moo kuraŋ tijee issaa fo lemu hani ika sanaroo yetaa daawodaa abe malala ite wo dee soleeroo nafaa warta ntool bulule kende kende kendeke.